སྔགས་དེ་སྔགས་རི་གི་ལོ་ཀོ་དེ་གི་ར་གརི། ཡང་ན་ལན་འཁོར་སྐད་དེ་གུ་ས་ཨིནས། ཁ་མི་སུ་ཅ་ཕྱེ་ན་དི་སྔགས་ཅག་གི། ནམ་ལོ་ཡང་ཆགས་དེ་ལོ་ལོ་སྟེགས་མེ་ཆུ་སྐེམ་འབར། ཐ་ཧ་སྔགས་ཅག་རང་ལ་སྐད་དེ་ཡེ་ནི་དེ། སྔགས་ཅག་ར་ཧ་ཀོ་ས་བར་སྔགས་ཅག་ཀ་ཏ་ཀུ་དན། སྔགས་ཅག་ཀ་ཏ་ས་ཀི་ཀེ་དེའི་རང་སྐུ་ར་ཨ་ཅིག། ས་བྲཏའི་ཡང་རིགས་ས་བར་ཐཱ་ཁྱུ་ར་ཀར་བར་ལོ་དེ་ར་ཡ། ཁྱུ་ར་ཀུ་རི་གི་གུ་ཐང་ན་གུ་ནི་ཏོ། ཐ་ཧ་སྔགས་ཅག་གི་ལབ་མེ་ཆུ་ལོ་དེ་ཕ་ཡ་ལས་ཧོ་ཏ་ཡ། ཡ་སེ་རེ་ག་རེ་ཆགས་གི་ལོ་ནམ་ལོ་ཏ་མེ་ཆུ། ཨོ་དེ་པ་ཏེ་གི་སྔགས་ཏེ་སྔགས་རི་གི་ལག་ཏོ་གི་ར་ན། ཁུལ་བས་ཀེ་ས་ཏེ་ག་ས་ཨེས།